Banaana am, pom am pom am, màndarin am, saalim kiloom am. Yooyu yépp. Ñoom ñépp am nañ, waaw, ñoom ñépp am nañ.